Niiɛ ya fɔe a yɛi sɔ, i koa wa kɛ, koa mu anu kun jiísia a ma kɛ mu anu yɛ i sɔ. Ya tie anu maãkɛnaã, i koa mu kpao naã i ya a kɛ i mai, i ya a wa kɛna lɔɔ, taŋ gbi i ya a kɛ <hesitation> i bɔaŋ anu jáa, a wa ya ma anu yɛ i sɔ niɛ wae. kɛ hiŋi a bhi maã, ya koa mande kɛe hiŋi pɛɛ a kpanie na bɛ nu ai mɔ túu, ai táa a yɛ i túu bɛmaã kɛ ama koa bhii fɛɛ i mai, kɛ ya koa bhii fɛe lɔɔ ai- a koa bhii fɛe i mai a bee táa i ba. Kɛ lɔɔ báa pɛɛ bɛ, báa i ya fiina jambá muã, jambá bhii wai ti na i booɔ, jambá bhii kaiɛ lɔɔ, kɛ anda na i ba, kɛ banda mu i ma jambá bee kái ai to ti i booɔ anu tina bee i mai koɔ. kɛ ya jame jambá bee káiɛ lɔɔ anda jambá fɛe i booɔ anuĩ nana wa i tina.